په متحده ایالاتو کې د فوټبال ورځ یوه ځانګړې ورځ ده، چې خلک د امریکا د ملي فوټبال لیګ د لیدو لپاره سره راټولیږي. دا ورځ نه یوازې د سپورت یوه لویه پیښه ده، بلکې د ټولنیزې غونډې، خوړلو او ساتیرۍ یوه بهانه هم ده. خلک په خپلو کورونو او یا سپورتي بارونو کې سره یوځای کیږي، ځانګړي خواړه پخوي او ټوکې ټکالې کوي.